Antimbi he ndu ubiiŧa uriŋa a btaande, unan mada ɓuuna; Glo giindi ma gee gi griŋe, bari ndu uu ggaade glo riŋe, han njalo ɓuu ma ngi ginsúmnan bi ma, ɓuu biindi ma bii ggin mada to njali ma braanan waatu wolo unɓuyi. Bayire ɓuu be njaloo njali, be hali nge mada díbana, bari ɓuu biindi maa tti mada boonja. Unɓuu de ɓuu be bee tti guuŋi bari haloolu uwéetim be antimbi ɓuu gboonje, han buŧi ñaan mbo he so uɓaa ma de, gloni ma gi gwoda. Bari ndi glodi ma gi gsibi, uu ggi mada ɓuuna gimandi gindúba han ɓuŧa anñaan, uga a ɓuu bwodi bembe hani. Giriŋ ge, umada gi ngi giriŋi ma ginan gí giriŋi giwooye, bayiri wentelen biñaŋ ma laŋ gihaŧin biñaŋ ma, gigerin biñaŋ ma gí njalu uwoda; Umada gí ngi sembe unan yaa wil, bari ndu ugaadi nguuntu gembe uu tti mada yaa wi ma raa nan. Hala ma wentele wiindi ma teegni, haji ma wi nyaayi, haji ma wi unteegi. wembe umada jooni holla ɓuu. <noise> Bari biñaŋ maa ggí njalu uwoda, gaatu ño, ño ngiti wi démtir mo a liiti wiinda ma <noise> iyaa.